नमक कम करने से गानासारा फायदा होवे छ नमक कम करबा काजे सबसे पहली तो सब्जी बने उमें। सावधानी रखो कि उ में नमक थोड़ा कम डालो। उसे फेर नमक कम काबा की आदत पड़े छ। बाहर की पैक चीजा थैली की चीजा वा में नमक ज्यादा। रेवे च तो वाने मत खोने न काबा सु भी नमक कम होवेगो ओर पैक जीजा को लेबल पड़े वामे नमक छ ज्यादा कोई न आचार वाचर आशया की जीजा मत खाओ यम भूत ज्यादा नक रेवे च। ओर ओर भी गनी सारी चीजा रेवेच जैसे तुलसी अजवाइन पोदीना होगया याने दल के सब्जी बनावे च। तो एमे भी नमक रेवे च थोड़ो थोड़ो ओर धीरे धीरे फिर नमक की आदत कम हो जावे आशय बस बाहर को खानों नि खानों तेज पत्ता।